अगर संख्या ङगौ बारेओ सुञ्चेना ताऽ चियेचु ओम्स्की हुजी ख्याल बचाया कि घ ङ्गा बया मानो तोई निई। एध्ह आते दुक, शुम दाउचो दुक आङ्ग अलावा, होदोगो तंग ख्याल बचाया मोनो। आइ होदोगो तंग साथ निभायमो सुन्चेका तोक घ। आइ हुजु हिसाब्स पन्डवो ले पाँच टोचेष। आइ आङ्ग गुधु खिमो बच्या कि आङ्ग पाँच अंगुलिया दुक एह्ह गुदू। आइ जब घ हुजुगो तंग एह्ह मुठी चियेके तंग मिल्याजा तोक मम एह्ह मुठी बानेच्य तो हुजु आङ्ग मजबूतियु स्बुत तोओ हुए हि घ आङ्ग बयामोंग रङ्ग एकतस् निई निई मजबूत बनेतोेक।